a'o ma'o jira ra avɛ ji wɛ nu pɛ mami yanzunu ami we mi barbekui ami ɲu mi boisson <hesitation> be co mu ɲon'on wo mana ho week-end punuyi mu ɲon'on wo mana si'yan